Ny fomba fanamboarana paty na pizza an-trano ohatra za manamboatra paty alaiko la farine, afangaroko atody, raradrarahana rano hely bolobolaigny, ary fisapisahiny baribarahiny de mahavita paty